साडी आमलेट तयार करपाक पैली दोन ताट्या घेया ती फोडा आनी तेतून इल्ला चावी नुसार मिठ घाला। तच्य उपरन तवो गरम जावपाक गासिर दोवरा। तवो गरम जालो काये तेल घाला इल्लासा। ताय गरम ज्यालो काये मगेत त्या ताट्यांग मतशी धोवला आनी तुमका जायो जल्यार काणि तमाट वोलि कोथिंबीर सुधा चीरुन तुमी घालूंग शकतात। ता सगळा एक मिक्सचर करून तव्यार घाला आनी मत्श्य वकतान पोर्ताय मगेर तुमची चविष्ट अशी आमलेट तयार।